Fundi vangu ukutereka ikyakurya, uwari, ndandika ulu- ndaule, witola amafuta, witengapu witola isusulila utenga pa- papakivya papa- palu- pakivya, alafu witola amafuta wisopa, ungasopa ungasopa amafuta? witola ikitunguru, wi- wikatakata wisopa, <noise> ikitunguru wikoloka kiipya. Pokipye utole ikitungu- i- iki- i- i- inani itangawisi, isyo wisopa, wikoloka kiipya, witole isirungu isyave isyene wivika. Wikoloka sipya witola utschele kwako wosopa, ungasope kikuduka ungakuduke, mbaku ulukasi kulukumira, lungumile ulukasi, wii- wipungusye umoto, ungapungusye umoto wivika ukunge pakyanya pak- pafuniko ukungi pasi ikidoko, ukungi wihetsa, harafu wi- witama kama dakika kumi, kuwuta kupindula. Ungapindule! ugilole ikyakurya kyako kipye au nakipili. ungaona nakipili utole ulukasi ulu- ulupyusu ulwitengire, wine wituma wivika kidoko. ungavike kidoko, wifunikira kingi, ungafunikire <noise> akangi witama kama dakika kumi wiwuta kupindula, ungarute kupindula <noise> wilule ikyakurya kyako kama kiva kipye. Ungaone ikipye, basi ukwipula, ungipule, kwipulila avana avangu ukurya.